E re'en kinwarek k'o chiran qas maraaj xu' wuxu' qas cha'nem saqa'n, k'o chiran jo'oob' pajb'al wuxu' wajqiib' pajb'al kinwarek xu' chan kib'ixek che qas rajawxiik kiwar jun wunaq wajxaqiib' pajb'al kela' kiya'm rib'ixiik rimal jaljaq taq kununeel rimal kib'ixek rajawxiik kuxulun qatzatzak'an, li tzantzaq'or kuxlun wajxaqiib' pajb'al xa' kela' qas k'o chek richoq'ab' wuxu' qas najnaq chek reqla'n jun chek q'iij iwet am che qas chom qab'anan qajchomnek, kajb'inek kajxik'nek qab'an qachaak xu' chan qas lara' kirilb'ej riij chewa' kisilliib' chel qalwaal jun qaq'ab' wa kisiib' jun qaqan, e la' li qatzatzk'a'n qas kirilb'ej riij xaqara' li ibach' che kirpetsaj renejeel qachoq'a'b rimal la' qas rajawxiik kajwar wajxaqiib' pajb'al che jun ko'k q'ab'.